<hesitation> Nanyowe tinkwiikiriza nti omuntu nosobola kugira okusemererwa okukumaarra kimu habwensonga haroho ebintu ebi okuba nosanga otaine kandi ebi ebintu nibireetareza iwe nkaiwe nk'omuntu otasobola kusemerererwa kimu, nanyowe niinihira okusemererwa nosobola kukusanga mwiguru oku. <hesitation>